Eh bha hevovone asum oyina ukpom gwan hara nna ozoma nna gwa gwa ne gwo ja hiso inzera zere egba jere ona ntese kubho ena ukpom nna onor gwor unze reba a'hogun otar bha hefofone bho reje sen se kubho ena nkpom ara fofone bhadudu sara ta bho ozara woro woro gwa nghananna sanna va retan sanano rekara reba a'ogune ntoja nhara nhumo retor ntuai reba a'hogunne san va re tan va ntor bha heyo san va retan senentor bhaheyo san va retor nghene bho retan sene sa rin sa bharetor ukwenukwenu gwere hiso habhinze bha hefofone sene tututu hesare ani nzia ababum aru bhana odunjane bhor ara nsan kubho nhobhara sana ntongho bhimai avetor. Oyina tututu omoso ba ntoja nhobhara njankaka nse bharoso ara reba hogun otar reje sen sarata bho nte se kubho etoto bha reba hagunne onor san kara nfi retor ntanna nhumo reto mmanture reba hogunne onor sota hovon ofi bho sodo va kwe ntar bha hobham resan sarin yare ona sunhani bheven bene bheva bheva sa bhe vunavune aru oba ntoja kpam ani ja ja retor sa rin bhoi, jaja retor sarin bhoi mmo karoja kpam aru nyina bhimai aretor. Asi obhazi sunkara hovana ara ja rin mai reba ani hamuna kua rinmai reba ora sankubho nhumo gwem mmamgban zine fo fone ntara bhaze rehara ukpom gwabe bhana abe asa onor ara abe aka onor agba tuntunmor afi fofone a'be hi tar gba egba ja kubho bhana ukpom nzia okpara guora hodam orabe hopa.